Nako menurut ngoji inomo yang wa ojomo <hesitation> siyata nanga lako manege kai sinoto, moi tamate sebab tamate manege nanga balus balus ika jo i temo nako ngo- ngoe ngone wa ojomo tamate manege i siyata nanga lako. Sinoto, gauku yang wa ojomo atau inomo yang wa ojomo i siyata nanga lako manege wortel, manege wortel de tamate manege inomo gauku yang bisa i i siyata nanga lako, nanga lako i tarangi, nanga lako i tebini, dadi ngomi o ngowa ngowa manege atau ngone o nyawa manege harus wo wo ojomo tamate ika de wortel ika, manege.